كنفضل نكون عالم مشهور حيت العلم كيخلي الاثار ديالو على المجتمع والعلم هو واحد من اكبر الطرق اللي الانسان يقدر يغير من خلالها ويساهم في تحسين العالم ولكن عالم مشهور غادي يكون عندي فرصة باش نكتاشف حوايج جداد ونطور حلول للمشاكل اللي يواجه الانسان فحال مشاكل ديال الصحه والبيئه والعلماء عندهم القدرة باش يغيروا مجرى التاريخ بفضل الاكتشافات ديالهم